no sò ninte do Braxî, eh me vëgne in cheu ch'o l'é stæto descoverto da quarche spediçion portoghise ciù o meno into milleçinquesento e o l'à riçevuo l'indipendensa a-o prinçipio du milleuttoçento